अर्जेन्तिन अर् चुल्तुरे अगुनर् जनके पेन्तगोनिअ, पेन्तगोनिअ हेतो मने बहुत् मन सोउथेर्न् जुन्तो दोखिन् अर्गेन्तिन होइ, हेतो मने बहुत् मने अत जेग होइ जुन्तो बहुत् मने मन प्रक्रितित् मने बहुत् धुनिअ होइ अरो, अत लन्द्स्चपे तु बहुत् धुनिअ, चुल्तुरे तु बहुत् भल्, तर् सरित सेम् मेन्दोज। मेन्दोज बोलि असे, जुन्तो वेस्तेर्न् अर्गेन्तिनिअ अर् पोह जये, जत विनो प्रोदुच्तिओन् बहुत् मन हिघ्ल्य् कोर जये, अरो जुनके ओउत्दूर् अच्तिवितिएस् होइ जते, हिकिन्ग् होइ। स्क्यिन्ग् होइ, बहुत् भल् भल् मन नोकर त्य्पे होइ, अरो जुन्तो हेतो वर्म् होस्पितलित्य् असे। होस्पितलित्य् अर्गेन्त्, मने हेतो मने एतुदिअ जन जये, वर्म् होस्पितलित्य् इति, त एपिसोदे अरो जुन्तो। मन।